اول شيء طبعا بساله ما هو مؤهلها الدراسي يعني من اي جامعه تخرج ,ويش درس دراسه الشخص وعلم الشخص بحدد مكانها الاجتماعيه ,ومكانه الفكريه ,انت تناقش مع شخص مثقف او شخص جاهل واكيد بساله هو ايش علاقته يعني وايش وضع الاجتماعي يشتغل ما يشتغل عاطل عن العمل بسال عن سلوك ومع الناس وش عائلته ان كان ودي اتعرف عليه.